Jue nak yë yëdun poxtyak ji'm nak du a'ax du anak i'ityë, ji'im jedun chyanay je'e nak dun wyambyë y jadumbë dumbë ko'o este kayë nak dun myat'sam ji'im nax yë, yë bi'i t'sach tu'u myaj jëyëbyëd y ji'ims du yost's mëmëy y je'e nak du wyanpë.